Kilitioran̈y Etaziony zen̈y tsy dia haiko tsara be e, ia, fôtiny raha io zen̈y tsy mavantan̈a Zaho man̈ano resersy makasika izy in̈y fa ny <hesitation> ren̈iko fo fivolan̈andreo io maro mpa- maro mpampiasa oe maneran̈a ny donia ity.